പേരചൂട്​ പണ്ഡാ എംകു ആകാഷഡു നിധാനവാദ ഇളിയുന ബരവസു, തിവ്ര ഗാളി, ബുക്കാ, കുമ്മസു നിനപാപുനു। നമ്മ മിത്തര്ദു ഹിര്ത്​ ലൈപുനഗ തക്ഷനവാദ നമകു ഉള്ടതൂഗദ അനൂബവാപുനു, ആംഡ പേരചൂട്​ നമ്മ ഓപന്​ മല്തുദു നിധാനവാദ ഇളിയുനഗ നമകു ഒംഝ അദ്ബുത ശാംതിനു � പേരചൂട്​ നമ്മ സാമാണ്യവാദ സേനെ, ബുകാ കിരിഡെ, ബുകാ തിര്തു പരിസ്തിതിദു ഉപയോഗിസാബ। മിത്തിര്ദു ഹിര്തദ ഭൂമിദ ദ്രുഷ്യനു ഹൂനഗ ബാരി കുഷ്യാപുനു।